بجد أنا أكتر حاجة بتفرحني يوم الأجازات ف مصر يوم الأجازات اللي بيجي يوم كده يخليني خلاص اني مروحش الشغل يعني يوم <hesitation> يوم تحرير تحرير سينا يوم <hesitation> خمسة وعشرين يناير عيد الأضحى عيد الفطر عيد الميلاد ال- مجيد <hesitation> كمان يوم العمال ، احلى حاجة